لنحضر كوب من الجهوة، نضيف كمية من الماء في وعاء ونغليه، ثم نضيف الجهوة المطحونة، نتبع عادة ملعجة لكل فنجان، ونحرك المزيج جيدًا، نضيف السكر حسب الرغبة، نصفي الجهوة إذا كانت ثقيلة في الكوب، وبعدين نستمتع بالجهوة وطعمتها الحلوة.